сәлем достар сіздермен бірге айнель әмірхан және менің подкастым ой детокс
білемін достар сіздер бұл тақырыптан барлықтарыңыз мезі болып
өкпеде дамып жатқанын көрсететін ол кт
бұл соғыста ыыы жеңуіміз жеңуіміз ііі шанс көтеріледі деген сондай ойдамын
марат білесіз бе осы орайда мені тағы бір қызықтыратын мәселе симптомсыз белгілер симптомды белгілерге ауысып кету қаупі бар ма жалпы
және мысалы сен қазір ешқандай симптомың жоқ ыыы вирусты жеңіл желпі өткізіп жатсың десек те сенің кезіңде пневмониямен ауырған немесе өкпең ауырған кездері болды
сен қауіп аймағындағы тұлғаға жатасың ба
кез келген жағдайда ммм өзінің өкпе ауруы болды ма болмады ма кез келген жағдайда егер мысалға оның тамағы қызарып немесе бір өзін бір ііі кішігірім нашар ііі сезінетін болса
ол міндетті түрде дәрігеріне хабарлап айту керек мынандай мынандай жағдай болып тұр мен не істеймін
енді дәрігер оған ыыы идеалды жағдайды дәрігер айту керек осындай осындай қараймыз белгілі бір өзінің тактикасы бар
сосын осы ыыы аурудың мысалы өзінің состояниесіне байланысты мысалы лабораторлық ыыы тестілеуді ыыы тестілеуге шақыруы мүмкін
немесе ары қарай белгілі бір медициналық зерттеу ііі үрдістерін жүргізу жүргізуі керек деп ойлаймын
ііі бір дәрігер і поликлиникада мың жарым адамға қарау керек
әркім өзінің дәрігерін ііі сіз білесіз бе өзіңіздің дәрігеріңізді айнель
мен шынымды айтсам білмейді екенмін
вот вот осыдан бастау керек негізі
әркім өзінің дәрігерін білсе онымен мысалға нөмірі болсын әйтеу бір қарым қатынаста болу керек
кім екенін білу керек бірінші кезекте одан кейін қалай онымен қарым қатынаста болу керек
енді белгілі бір жағдайлар мысалға сіз айтып өткен белгілі бір бас ауыру і әлсіздік тамақ қызару деген белгілі жағдайлар болатын болса оған хабарласу керек айту керек осындай осындай жағдай не істеймін деген сияқты
енді соған байланысты дәрігер белгілі бір ііі өзінің тактикасын қолдану керек
ары қарай ы маршрутизация пациента дейді ары қарай не істеу керек екені оларда ы протоколда жазылған
бірақ енді біз көріп отырмыз кейбір кездерде дәрігерлерге хабарласады сіз де фейсбуктан оқып жатқан шығарсыз фейсбук болсын ыыы әлеуметтік желілерде
хабарласады дәрігерден ыыы толық жауап жоқ деген сияқты
енді ол ыыы тіке менеджерлердің жауапкершілігінде жатқан ы мәселе деп ойлаймын
бүгінгі таңда елімізде симптомы болсын симптомсыз болсын короновирус жұқтырған адамдардың саны жиырма мыңнан асты
солардың он екі пайызы медицина саласының кызметкерлері
осы ретте өзіңізден сұрамай кете алмаймын
жалпы сорос қазақстан қорының қолдауымен сіздер ыыы медицина қызметкерлерін жеке қорғану заттарымен қамтамасыз ету ы жобасын жүзеге асырған болатынсыз
осы жайлы кішкене айтып берсеңіз
иә сорос қазақстан қоры ііі біздің бастамамызға уақытылы қолдау білдірді
бұған ыыы біз ғана емес жалпы медицина ы медицина қызметкерлер қауымы үлкен алғысын білдіріп отыр
ыыы бүгін медициналық қызметкерлер ыыы ковид короновирусты жұқтыру қаупінің алдыңғы легінде жүр негізі былай айтатын болсақ
ыыы жалпы мемлекеттік сектор болсын жеке сектор болсын ыыы оның ішінде ыыы көп жағдайда мемлекеттік сектор жеке қорғаныс құралдарымен қамтамасыз ету көмегіне әлі де мұқтаж
бұл менің жеке ойым
ыыы бұл бұл дегеніміз ауылда да қалада да еңбек ететін медицина қызметкерлермен жеке ііі сөйлесу кезінде расталып жатады
себебі мен ыыы енді жалпы медицинада он он жылдан аса қызмет істегеннен кейін араласасың сөйлесесің қалай болып жатыр жағдай мысалы көп жағдайда ыыы
официалды түрде айта алмаса да ыыы жеке ыыы сөйлесу кезінде айта алады осындай жоқ дейді
расында жоқ дейді не істеймін дейді мәке мен мысалы ыыы кейбір басқарушы менеджерлер бар ыыы главврачтар бар
ыыы не істейміз жоқ мен мен басқа не істеймін дейді
жоқ менде просто жоқ и все дейді
мысалы біз мынау ыыы қажеттілікті мына жоба жоба аясында ыыы талдау ыыы талдау жүргіздік
сол талдаудың нәтижесінде ммм белгілі бір методиканы амалды әдісті ойлап таптық
ііі біздің жалпы бағалауымыз бойынша бүкіл медицина қызметкерлерді жеке қорғаныс құралдарымен қамтамасыз ету үшін ііі үш айдың көлемінде жетпіс екі миллиард теңге керек
бұл кішігірім ақша емес үлкен ақша біз жалпы ыыы медициналық ы бюджетті дейді ғой гарантированный объем бесплатной медицинской помощи
соның есесіне біз ы мына бюджеттің қайта қарау нәтижесінде сексен сегіз миллиард теңгеге көтерді бюджетті
бірақ бұл тек қана жеке құралдарға емес жалпы көтерді
енді ііі жетпіс екі миллиард теңге дегеніміз бұл жиырмасыншы жылдың денсаулық сақтау бюджетінің төрт те бес пайызы
сонымен айтып кететін болсақ мысалға жеке қорғану құралдары ыыы мәселесі бас приоритет бойынша өте маңызды
өйткені ыыы инфекцияның таралу жолында басты кедергілердің бірі ол медициналық қызметкерлер
ііі оның олардың жұмыс қабілеттілігінің сақталуында
егер мысалы ыыы дәрігерлер ауырып жатса ы біз көріп отырмыз мысалы мынау алматыдағы орталық больница болсын көп қазір мысалы біз ііі аса бір үлкен бір зерттеудің де қажеті жоқ
әлеуметтік желілерге кіріп қарайтын болсаңыз өте көп медициналық қызметкерлер әлі күнге дейін ауырып жатыр
олар не үшін ауырып жатыр
элементарно өйткені ііі толыққанды жеке қорғану құралдарымен қамтамасыз етілмеді
енді біз кішігірім методика жайлы айтып кететін болсақ бұл ы көп салалы ыыы көп факторлы методика
бұның негізінде біз ы мына әр адамға ы жеке басына ы қаншалықты қаражат бөлінеді денсаулық сақтауға
ыыы соның есесіне біз қарайтын болсақ мысалға жалпы ақпарат үшін алматы облысында бір адамға ыыы қырық тоғыз мың теңге бөлінсе елу мың төңірегінде
ааа нұр сұлтан қаласында ы жүз алпыс мың теңге бөлінеді
бұл деген үлкен айырмашылық негізінде
содан кейін егер біз инфекцияның таралу жолында үлкен бір фактор болып саналатын бұл ыыы
қалай айтсам болады артерий ы транстпортный артериялар немесе мына жол жолдар бар ғой үлкен мысалы жолдардың ы легімен өте көп адамдар қозғалады транспорт жүреді ііі деген сияқты
соның қарамағында көптеген кішігірім ауылдар і кішігірім район орталықтары бар
енді ііі біз райондарға хабарласып сұрасақ тіпті енді жеке құрал і жеке қорғану құралдарын егер қалаларға ыыы
әрлі берлі ыыы жеткізетін болса мемлекет есесінен иә ауылдарда мүлде жоқ ондай нәрсе
ыыы сол үшін мысалға бірінші кезекте біз мына осы жеке қорғану құралдармен қамтамасыз еткен кезде осы бірінші ауылды ауылды аймақтарда ыыы үлкен ірі трассалардың бойындағы ауыл ауылды ыыы райондарға осыны қамтамасыз етуге тырыстық
ыыы жалпы сомасы ы жиырма миллионнан асатын ыыы облыстық және аудандық ауруханаларды қамтамасыз еттік мына сорос қазақстанның көмегімен толық қаржыландырумен
және ы қазақстанның паллиативтік көмек қауымдастығының қатысуымен ыыы алматы қаласы және алматы облыстық онкологиялық және паллиативті стационарларға осындай жеке қорғану құралдары жолданды
марат осы пандемия басталғалы бері дабыл қағып ы ірі кіші аудандардағы медицина мекемелерін қажетті жеке қорғану заттармен қамтамасыз ету жобасы аясында жұмыс істеп жатырсыз
жалпы жағдай меніңше бізге қарағанда сізге көбірек мәлім сияқты
жалпы вирустың ағымдағы таралу жиілігі сақталған жағдайда біздің ауруханалар осыншама адамдар легін қабылдауға дайын ба
қазірдің өзінде ауруханалардың тоқсан тоқсан бес пайызы толық адамдарды қабылдамай жатыр деген ақпараттар толып жатыр
бірнеше обьективтік фактор бар біріншісі ол эпидемиологиялық ахуал
сіз өзіңіз айтып кеттіңіз ол қазіргі кезде і оптимистік болжам жоқ
жұқтырғандардың саны күннен күнге өсіп келатыр
күніне ы орта есеппен мың адам иә олар ыыы олардың ішінде әрине мына стационарлық жағдайда і ем қажет ететін аурулар да бар өте көп
ііі екінші екінші фактор ол ы медициналық инфроқұрылымының қуаты
және бұл не деген сөз ол төсек санын ы көбейту мәселесі оны қайта бейімдеу ыыы жұмыстарын ы лезде және уақытылы жүргізу керек
бірақ біз қазіргі уақытта пациенттерді ауруханаға жатқыза қоялық орын жетісе бермейтінін түсіну түсінуіміз қажет
кеше ғана мысалға мына не бір әріптесіммен сөйлесіп едім ол айтады менде короновирус расталған пцр тапсырдым
кт бар кт өткіздім бірақ енді пневмония ы междудолевой пневмония әрі дами ы қойған жоқ
соның өзінде ііі мен түсініп отырмын ауруханаларда орын жоқ сол үшін мен қазір үйде і емделіп отырмын
көбісі мына үй ы стационарға больницаға жүгіретін мысалы мына өзім әріптестерім
жатуым керек деген ойлары олар бір стационарға барып сол жерге ы жатып алу мәселесі емес
олар көбінесе ойлайды мына үйдегі і кішігірім балалар бар үлкен кісілер бар кіші і кімдер бар ата аналары бар соларға жұқтырып қоймайын деген оймен іс ыыы ниеттенеді де
бірақ енді ііі түсінуіміз керек медициналық инфроқұрылым толық мысалы сондай үлкен лекпен келетін болса аурулар ол ыыы екіталай да оған толық не көмек көрсете алуы
мысалы біз италияның бағана ғана неден шықты жаңалықтардан ыыы бір басшы айтып отыр бізде астанада ыыы италиялық сценарий болуы мүмкін деген бе сондай бір ыыы хабарлама айтты
енді бұл егер бірінші басшылар сондай айтып жатса онда ыыы құлақ қағып енді ойлану ойланатын жайт та
егер мысалы біз ыыы олар күнделікті информация ыыы ақпарат көз алдында көріп отыр қандай жағдай болып жатқанын
және үшінші фактор бұл ыыы негізгісі осыған келіп отырмыз бұл пациент ағымдарын басқару
қалай басқару керек иә қалай жүргізу
дәл осы жерде ііі менің ойымша өте жедел әрекет ету керек
яғни күрделі және ауыр көтеретін ііі осы ауруды көтеретін пациенттерді лезде анықтап жағдайының ауырлығына байланысты ауруханаларға жатқызу керек
мына приоритезация механизмдері өте ііі лезде жұмыс істеу керек
алайда жоғарыда айтып өткеніміздей симптомсыз пациенттерді емхана ы бақылайды ары қарай менің ойымша
ал ы ковид кезіндегі жағдайдың ауырлығы өкпенің жағдайына немесе өкпенің зақымдану дәрежесіне байланысты естен шығармау керек
халыққа айтарым деймін де
ыыы егер мысалы белгілі бір і өзгерістер байқайтын болсаңыз лезде дәрігерге хабарласып және ана стационарлық жағдайда ем қабылдауға тырысу керек
сонымен қатар бір ііі еске бір нәрсе еске мысал бір мысал түсіп отыр
ыыы бұл жерде ең бастысы ыыы ммм диагностика ғой біз
өкпенің зақымдалуын лезде диагностикалап соған байланысты ары қарай ііі стационарға жатқызу
енді мысалға мәскеуде ііі үйде емделіп жатқан ііі ковид ауруымен ауырып жатқан пацинеттерге томография жүргізіп жүргізу үшін бірнеше кт орталығы ыыы жасақталған
ііі бәлкім мына ірі қалалар болсын немесе жұқтыру жағдайы жоғары аймақтарда дәл осылай жұмыс жүргізген дұрыс болар деп ойлаймыз
себебі көбісі жаңа стационарға не үшін барғысы келеді
себебі кт алғысы келеді де сол жақтан
ал егер мысалға сол кт ні ы стационардан бөлек ыыы барып алып лезде
ыыы мысалы поликлиникаға барып очередь күтіп одан кейін ол жақтан қағаз алып барып алғанша лезде мысалға ыыы кт кт ге түсіп
ыыы содан кейін сол жақтан ы енді диагностика мәселесіне аса назар аудару ыыы назар аудару керек деп ойлаймын
ііі сонымен қатар мысалы біз ковидке өте көп көңіл ол дұрыс
себебі көріватырмыз ғой дүние жүзінде не болып жатқанын
бір нәрсені ұмытпауымыз керекпіз де мысалы қазақстанда жыл сайын мемлекет мемлекет тапсырысы ғана бойынша төрт жарым миллион төрт жарым миллион адам стационарларда көмек алады
то есть мысалға ыыы короновирустан бөлек бізде травмалар бар
аппендицит бар иә мысалы ауруда коронарное шунтирование бар жүрек оталары бар
әр түр өте көп көмек түрлері бар
оның жалпы саны төрт жарым миллионға дейін
енді олардың бәрін ысырып қойып халыққа көмек көрсетпей тек короновируспен де айналысу ы айналысуымыз болмайды
себебі біз жалпы қолжетімділікті ііі төмендетеміз
ол болса тікелей ііі халықтың денсаулығына әсер етеді
марат осы ретте айналып келгенде бұл мәселеге де ковид он тоғызға сенбейтін маска тақпайтын той томалақты тоқтатпаған адамдардың да кесірі жатыр ғой мысалы
себебі миллиондаған мыңдаған подписчигі бар ы адамдардың өзі ыыы осы вирусқа сенбейтінін ашық айтып ыыы өзгелерді сендіруге тырысады
жалпы олармен қалай күресуге болады
абай таппаған жұмбақтың жауабын мен табамын деп ойлай алмаймын
абай сонша жыл бойы халықтың физиологиясын оның социологиясын зерттеп халықты сондай бір жақсы жолға қоюға тырысқан ғой бәріміз білеміз ғой абай атамызды
бірақ бұған бір жүз проценттік ыыы шешім бар деп ойлай алмаймын мен
себебі әрдайым қоғамда сондай девианттар болады
ол девианттар бола тұра солармен өмір сүру өмір сүре сүретінімізді ыыы сто процентный да ол жүз процент сондай адамдар болады олармен біз өмір сүреміз
олармен былай қарасаң күресудің де қажеті жоқ
себебі олармен күрескеннен ііі күшің де кетеді сөзің де зая кетеді қазақта бір әдемі айтылған бір мақал бар
ы есек есекті отқа айдасаң боққа қашады дей ме қалай айтушы еді керісінше керісінше есекті боққа айдасаң отқа қашады дей ме сондай
әр адам жеке адам қоғам да емес он сегіз миллион халық та емес
әр әр адам ы тыңдап отыр мені тыңдап отырған адам болсын сізді тыңдап отырған адам болсын сіздің танысыңыз болсын бәрі әркім әр адам мына жауапкершіліктің не екенін түсіну керек те
әркім өзін мысалы біз жауапкершілік жауапкершілік деп айтамыз бірақ әр адам кез келген адамнан сұрасақ сол жауапкершілік не екенін әркім әрқалай жауап береді
бұл не дегеніміз бұл жауапкершілік деген сөздің артында үлкен еңбек таным жатыр екенін біз түсінуіміз керек
және біз әрдайым сол жауапкершіліктің не екеніне және әрі қарай оның дамытуымызда күнделікті ыыы еңбек істеуіміз керекпіз
бұл жауапкершілік тек қана ана ковидке ғана байланысты емес қой
ыыы даладағы мусор тастаудан басталады ғой элементарный
ыыы күнделікті өміріміз күнделікті қарым қатынасымыз ы баламен болсын үйдегі ііі отбасы мүшелермен болсын жұмыстағы әріптестермен болсын
сол қарым қатынастың негізінде ііі жауапкершілік жатыр
мысалы біз ііі өткенде бір і әріптесім айтады да
ыыы хабарласып сосын бір біз бір кездесу керек болғанбыз бір жұмыс бабымен
сосын айтады мен бүгін сенімен кездесе алмаймын дейді мен айтамын не болып қалды десем мен что то тамағым қышып тұр дейді де
мен айтамын енді десем ой мені қойшы саған жұғып кетпесе болды дейді де мен жұқса жұққан шығар енді білмеймін дейді де
ол жеке адамның ы жауапкершілігі де ол
менің тыңдармандарыма не тілейсіз
енді тыңдаушыларға және өзіме тілерім ол әрдайым әрдайым ыыы дайын және сақадай сай болу керек те кез келген жағдайға
дүрбелеңге берілудің қажеті жоқ
және сіз айтып өтіп кеткен бағанағы талқылаған жауапкершілікті сезінген абзал
ал енді жауапкершілік түсінігін де әрдайым дамытқан дұрыс
ешкім де мінсіз емес
бізді біздің қоршаған айналамыздағы құрылған жүйелер болсын мемлекеттік жүйелер болсын кез келген жүйелерде мінсіз емес
соны әрдайым естен шығармау керек
міне ііі осындай бір көзқараспен ы болып жатқан ковидке байланысты түскен қарау деп ыыы тілеймін тыңдармандарға
а масқа тағуды ұмытпаңыздар
марат менің подкастым ой детокс деп аталады
бұл қандай да бір ақпарат ағымында ой сана тазалығын сақтау және ііі өзім өмір сүретін ақпараттық вакумнан кішкене арылып өзге і тақырыптар аясында ойлану
осы ретте сіз үшін ой детокс дегеніміз не
кәзіргі кезде кез келген адам ыыы детокс детоксқа өте ыыы детокс өте кажет ол адамдарға
себебі ақпарат өте көп таң таң атқаннан тұрғаннан бастап ана ұйқыны інгенге дейін әйтеуір бір ақпарат келіп жатады
енді сол ақпараттармен ақпараттың мысалы негативті түрі бар позитивті түрі бар
ыыы бұл мәнді емес
менің ойымша ең бастысы сол ақпараттар ыыы поток дейді ғой легі ақпараттың легі әрқашан да адамның алға қойған мақсаттарына жетуге ешқашан зиянын келтірмеу керек
мен мысалға бұл бұл мәселеде қалай шештім өзіме
менде ммм күнделікті график бар
жеке жеке мысалы әр әр жарты сағат бойынша менде жазылған
ыыы мысалы мен андай істеймін андай істеймін анда істеймін андай істеймін деген сияқты ше
сол сол графиктің ішінде мен күнімді ііі ғылыми і ғылыми әдебиетті оқудан бастауды жақсы көремін негізі
мен идеалды идеалды таңым солай басталады
тұрдым мысалы ыыы жұмысқа кірістім бе сағат сегізге таман ы сол бірінші жарты сағат сол сондай бір ы ғылыми әдебиеттерді оқимын неге
неге ғылыми әдебиеттер себебі ол жерде ы себебі ол ғылым
себебі ол жерде ыыы дұрыс нәрсе жазылған деп сенемін енді
ыыы оқисың яғни ми оянды ол тек жұмысқа енді жұмысқа кірісті
ыыы и оған мына сапалы ақпарат түсті миға дұрыс па
енді ми күні бойы кешке дейін сол ақпараттың төңірегіндегі ақпаратты синтездейді де керек емес ақпараттардың бәрін кіргізбейді миға
а енді детоксқа келетін болсақ бәріміз ұйқтауды жақсы көреміз ғой
түстен кейін жарты сағат ұйқтау это вообще нәрсе
егер жарты сағат ұйқтап алсаңыз ми тынығады демалады
ары қарай ыыы перезагрузка дейді ми ыыы дұрыс жұмыс істейді
содан кейін ммм ең жақсы көретінім менің аптасына үш рет і боксқа барамын тренеровкаға
өзі ана бокстың ерекшелігі тренеровкада өте қарқынды жүреді де тренеровка
бірінен соң бірі тоқтамай өте өте мына физикалық ы нагрузка өте жоғары болады да
жаңағы и соның соның есесінен мен бір жарым сағат болады ғой
бір жарым сағат бойы мына тренеровка қашан бітеді деген оймен ғана жүремін де
басқа ештеңе ойламаймын
себебі басқа нәрселер ойлайтын болсаң удар өткіземін немесе там құлап қаламын шаршаймын в общем не до этого
сол үшін бір жарым сағат детокс страшнейший детокс миың демалады
өте қатты демалады ештеңе ойламайсың шығасың суыңды ішесің
содан кейін ақырындап қайтадан келеміз информацияға қалай не там жұмыс анау мынау деген сияқты
мен өзім айтамын ііі әлеуметтік желідегі гигиенаны сақтау керек те
егер оны сақтанбаса әртүрлі психологиялық ауруларға ұшырауы мүмкін де адам
осымен достар ой детокстың он бірінші эпизоды тәмам
біздің сұрақтарымызға жалпы ы жауап берген марат мырзаға үлкен алғысым шексіз
сіздер де өз сұрақтарыңызға жауаптар таптыңыздар деп ойлаймын
егер де бір қандай да бір сұрақтарыңыз болса ыыы жалпы әлеуметтік желілерде телеграмм каналында көптеген шынайы ресми ақпаратты беретін парақшалар бар
соларға міндетті түрде жазылыңыздар
өтінемін уатсаптан түрлі мессенджерлер арқылы келетін жалған ақпаратқа сенбеңіздер
бәріне сыни көзбен қарауға үйреніңіздер
және әрине енді айналамызда өмір болғаннан кейін вирусқа сенетіндер бар сенбейтіндер бар
десек те бір біріміздің алдымыздағы жауапкершілікті ұмытпайық
ата анамызды қорғайық балаларымызды қорғайық
қарапайым қорғану шарттарын ұстанайық және басымыз аман болса әлі талай талай үлкен жиындарда үлкен тойларда бір бірімізбен қауышамыз деген сенімдемін
аман болыңыздар